áhugafólk um sögur kom saman í ritlistarbúðum um helgina sem fram fóru í sjötta sinn hér á landi en hátíðin á sér stað að undirlagi

við erum með fólk frá um það bil tuttugu löndum sem eru komin til Íslands og þau eru að taka þátt í fimm svokölluðum vinnustofum með hámark fimmtán manns og eru að læra bara alls konar hluti um skrif eftir heimsfræga eða vel þekkta rithöfunda sem

Bandaríkjunum Íslandi

eru þátttakendur líka að fara að læra um íslenska og okkar ríku meðal annars eru þau að fara í dagsferð að heimsækja Skálholt eða Reykholt eða Gljúfrastein við erum með í Reykjavík og við erum með kvöld og fólk er að lesa fyrir okkur þetta er svolítil blanda hér

hér kemur fólk saman í nýju umhverfi það finnur svolítinn innblástur þá og getur bara spjallað saman um sömu áhugamál allir hafa áhuga á ritlist og við reynum að setja tóninn yfir þetta allt saman sem er mjög svona

vingjarnlegt og óformlegt og bara glöð

þetta er fyrir bara fólk sem finnst gaman að skrifa hvort rithöfundar í fullu starfi eða finnst bara gaman að grúska heima þú persónulega

persónulega myndirðu orða það þannig að þú hafir sérstakan áhuga á skrifum og ritlist já ég er ekki menntuð í ritlist en ég vann hér á Íslandi í mörg ár hjá Icelandic Review og ég var ritstjóri tímarits Icelandair Iceland Stopover í nokkur ár svo ég er með mikla reynslu

að skrifa sérstaklega

ferðagreinar ég get ekki sagt að ég sé með bók í maganum eða neina eða neina sögu en mér finnst þessi heimur mjög áhugaverður svo líka að viðurkenna að mér finnst gaman að skipuleggja atburði þannig að þetta bara passar vel saman kannski heimsótti Ísland í tengslum við Hönnunarmars og kynnti hugmyndir sínar um búsetu í geimnum hann hefur meðal annars hannað heimili á Mars í samstarfi við NASA og geymslustað fyrir allar en hátíðin á